Aji dʒun gi cin abu ba nene avensho m mai ka be aknsho abu ba nene ba i bau avensho wa dede waa ina bau a mashin u mai ka be avensho ayo dʒun u mai ne abu waa nene u mai ne gu u ma na weu ʒo ba u nai ka co kaman ci ba ba co ndʒun i bai co pyina ba u ma nai ka co ci ken u weʒo ya nyaken u mbya ko apa wa na bi ki nyaken’u ra ku ben bau ra re? Ko ku ben’a bau ra ba, mbya ayo ɗun u ri nde avo suu nde ta wa ci dʒu a a a ama hun jiji ku mbya ta dan u ri kaa avo suua hun u ma nde tayiu hun. U ri weʒoh san san hunu u ka coi, toh u ri mbya a badati nai ne abu wa nene bee webe ʒo sansan ba be webe ʒo ba nyaken ba, we be ʒo ya pyen ba abua dal kuri nde co kaa toh u mbya u ma na yii ayi coa hun ri gbe hatsari kuma gaskiya a iri bua u mbya huan. U mai we ʒo mai kabi uka bena haɗa mashin gi uka bema mbya mbyaura be ndeu hwen be ne nneu u hada bua nene ʒan ju ba ʒan ason ba u dakau wee mbya u ri fo di baa i ba co pyina ba be dan i ba con pyina iri wa gi jalingo giyo i abuja u ri mbyan yoa u dam ba soki toh amma aco dʒun u na ne bu cu cu na u weu ʒo ba u na kau co na u yai du damuwa then aba ne aven wa kwakyi ba ba be nyina ra hun dede yodʒun apa mai ne bu na ya kuna mbya ai ba be pyina ba ne be pyina hia bu ba, akwai wan yondʒun m kyen wa kyenkyen m dʒwa kyon wa kyen ba be na kyen yaa a wani nwu nyau ci don dʒun ne vensho bua na ya na ba sho ba kyon ku kyon kyon ki bye a kyon wari ku kyen na bi du ma a bi a bye koh a byea wodi yii adʒoa na ku bi basho na a da japea wei ki dii. Koh tseke jim ku tsea ba inai tare gu, na tsau vo ku tsea ba ku she na ya ai m tsai vo, tsau vo vinni ku tse a we ʒo mbyai wai ai ina tsau voa aye tsai? I dan gashi u da abu wai gi di ku dan ai i mofi au mbya ra ko abu dʒun tsai ri ko da apa dʒun abua dʒun tsai ri ko da apa dʒun abua kuna sun kyon toh dade dʒun ai bi baa wona don m nai vo vo vou dai ni gbagba i ma nai ne abua ne ne kanai mbya nwuʒau wa kyen ba be koh nai mbya nwuʒau wai tswa bu wa tele wai ne avensho wa ba be pyina abua ku baa budʒun ba o ku nai kyen ba be na na yaya ayo dʒun a lokaci nau pikan a kan na pikan toh mai pikan hun ma ko l cina an pa u gau buu di u mbya budʒun cia m nai coni hwayi u mai tsa apa bu uka moji ba in pai mal tsalba a nwufun bu koh nwuu nwuʒau dʒun i go dʒun i paru bau ko ma cia apa gi re ba a tsuu pari wa huan koh a nwuu nwuʒau pari a huan a cidon tsaka wa nar don tsaka tswai tsaka ben’u au ri ya ben i bahun i tsan wai budʒun tia Inai we ʒo i nai mbya dan abi badati ma iyo wa nya tsaʒaʒa then akwai budʒun’a m ka con m ʒen kwanyo ci dan u mbya u mai ba abu wa nene ba tswen baa u ba mbyaa afin tswen ba u ma we ʒo ma kaya i jen bui bye u ka apa ma mbya dan ku hwen aven wa be pyina abe nyina ku ba ndo wa kwakyì kuna mbya da a cidon yi mbyan koma gagea cia na ba nwuʒa akwai bu adadati oyea i ko naw dʒawaʒo iyo inau mbya u ri mbya apadʒun a wanadou yi mbayan ko ma agea bi ʒan yo ʒun abri bi baani i mbye ceu i be i be ayoa, i be ayoa ayi bi habuna bare toh m nai dan i ga ami bi ba fo ayo dʒun u ma mbya dan jina u bau ra u na mbya nwuʒau cia budʒun di ba ayo na bi waa au ba diu u ri bi na nyau u ri bi na ku nde na dʒava i nyi na aya nwuʒa mbyan ba hwim ba ayoa huan ma ba apa mai moji abu u tsauba. Kui mbya aʒo ya nyaken ba so ni gbagba m nai vo vo vou in ni mai ne bu wa ne ne ni ne sansan ni na be ko ma ge ridan apa dʒun ehe u ri yai du padʒun u na nne agu paan na ya abu gi tii ba be u dan’u u ne bu baa ne nel u kula bau ba u na ne bwabwabwa ma vm ra u ka nai ga dan a beri m ka nde a potocia m ka tsee m ka vin ba mbya abua nai tum kata kata i jen’i bye uka abu dʒun vinni u ri mbyafan ri do ri na nne wa fyen na nne kui gaa ji dʒun ba pa kui gaa abu wa ne ne toh m yim ko ci bua wa kapyeria u ma mbafan, ko be pu u mai doa u kapyen ko be pu u mai doa u kapyen gai mkyin ba so m nai vo ani bai fo afaga ni fyen budʒun iyo u mai doa nya wani budʒu u ma du bea nya wani budʒun kamad re. M soni wani budʒun waa nī hwayi gi re. U mai hwen ajen mai hwai ri tsaʒan yo u do u myi do giyo u’tsaka ho yi a a aba abepu ko ba mbafan ba na nya byena be nau be hwau beu mbya bema na yiu atukpe ko ma adon ndʒun adon pyina adon atsara ri tsaʒau yo amma u tsau na ba u du be dudu du vinnī u ya hwen bu wa ne ne, u du du du du vinni u ya hwen abu wa ne ne ne mbya adedu dʒun ma abe wa mbya mbya gi be a dade baci ma na gbe damuwa amma andi a baa ni na kula ba jen be ʒam be ju yii wa huan ba ma amma bena tsaʒai yo bena weʒo bena gabu ba sansan, gabu ba ci wari tsaʒa yo gbena biyo so ani ʒhen mbyan ba abe pu banal ga dan abe ma be vonni ni hwen bua ne ne m nai vo ni ko weʒoh ni mbya abu baari ni yi bua hwa akhi nai bwain mwamwa na? Abu baa fyea dan i tsa ba ina tsage gu andi dʒu jinni bi. Anu wa uwa mai do ambafan ri do abepu ri do na rí hwe ʒan aju adipa tswana dipa nyina u ri fo be san ku yi foa wun u ba amma tanma a nwusʒun ken’a budʒun ba ki cin’a u hwen mashin nwuwa ba aju dʒwe nwa tswana, adʒe nuwa shinʒhen u ri be dan ku ba fǐn ki cin ge? Aju vyaa abu afīn tswen u ker’u budʒun ba u hwen mashim u ban bye yama tawombe banci na hwa nde fin hwa be baa, nde fria iwa le baa mbya a iri bu baa u mbya ga na gbe akhushe toh m naī vo vo voh abu wai hwa waa i gbe akhushe i ko lege bu baari u mbya ani abepuu ba ambafan akwai budʒun m von i dan m danyini jyi i hwaji u ma ci bu koh a pajukun iri waa a wanadon ma faun u hwe u nai bia u gban mikyin.